Uu, oiraarei oo'ore bo ai'o, ori ii'aa oo'ore bo ai'oro, bo ahe'a bosi'aree'oo oo'ore bo ai'o, a ai'o- haahuroo ii boorii. Ha ori ii'aa oo'ore bo ai'orori a rete- hareeroo oiraarei oo'ore bo ariabu. Bo ai'orori a uka rete- hareeroo, hioko'i bisio pita agaarei, ori ii'aa oo'ore bo ai'orori a uka reteea agaarei, bisio oira ai'oabaa, a o hokopi'ebohara oo'ore oo'ore kobu arii'oo kai a roo'ore hokopi'ebohara roo'ore paasuka. Ii ai'oroo hioko'i a bisioea pita bisio sii'aa bo sii'aa ai'oabaa, sii'a ai'oro bisio bo koribuuarei bouihiarei, hioko'i oiraba ai'oabaa o'ore sii'aa, a ro hokopi'ebohara hioko'i paasuka ii'aa. Bo tabiri ori ii'aa oo'ore bo ai'orori bisio pita posu'ee haia. Posu'ee haia a o hokopie- haaboroo oo'ore ha ro hokopi'e- haaboroo roo'ore paasuka, haia uka oru roira roo'ore paasuka ori ii'aa oo'ore bo ai'orori, a uka rete- hareeroo oiraaei oo'ore bo ariabu. Oira hioko'i a bioga kai- haaboroo ii'aa, ha itokopa'ita a atukara'ita ii'roo paasuka, ta bioga kaibohara uka rapa'upita ai'ohurii. Haia ori ii'aa oo'ore bo ai'orori a uka reteehara oiraarei oo'ore bo ariabu, sa o hokopi'eeboo oo'ore bo ari'arii'oro boorii bo ariabuarei. Kai sa bo kobu pokopokoorupieeboo kai sa sosooso hokopi'eeboo ii'oo ii ai'oroo. Ii ai'oroo o a uka reetee hioko'i oiraarei oo'ore bo ariabuu, bisio pita oira ii'oo uu ii ai'oo a biogaraba takatoehara bisio oiraarei kobuhua oira ai'o'uopa. Ii'oo hioko'i ii tahiro a uka rikapaau o ai'o pitee. Bisio o ai'ohua ii araroo a bioga kaibohara, uka bo opoi'oo oo'ore bo ai'o bo aripu. Ori ii'aa oo'ore bo ai'orori bo aripu ha ori ii'aa oo're bo ai'orori a ohokopi'ebohara oo'ore bo roga abi'ure. Hioko'i areteea oo'ore bisio, ee bo ai'o arabahua ha uka bo rope'oo oo'ore bo ai'o a bioga taupabohara. Orii ii'aa bo ai'o a o hopi'e- haaboroo kobu'arii'o, ori ii'aa oo'ore bo ai'orori a o hokopi'e- haaboroo bo kuukupu, ori ii'aa oo'ore bo ai'orori a o hokopi'e- haaboroo haahaate. Bisio uka o rapa'uhua ii'oo a bioga kaibohara hioko'i ii rogaroo, eipaareha a uka reteea oiraarei oo'ore bo ariabu sa oira oueboo hioko'i bioga kai- hareebnoroo iisio. Haahaate a hokobohara oiraarei oo'ore itokopa papari ai'oro ai'obuu haia itokopapita o riikapabuu oo'ore bo hare'ohaa oo'ore boai'o. Hioko'i bioga kai- hareeboroo ii'oo. Bo kuukuupu a hokopi'eebohara oo'ore bo pakeasii ai'obuu haia oo'ore itokopa kapuiri ai'oro. Kobu'arii'o a hokopi'eebohara oo'ore eipa'oo a ai'ohua a uka reteea oiraarei bo ariabu, beaa ai'oro kai. Roo'ore paasuka ta o hokopi'ehaabohara sii'aareha ai'obuu. Ii'oo ua'oeaa oo'ore bo rogaro a bioga kai- haaboroo eipaareha, uka borope'oo airari piroarei rete'oeaa, airari pirioarei uka rete'oehara. Ha bo ai'oro bo aripu bo opoi'oo, hapita airariarei pita uka biubiupita'oeaa bo ou'oo ii'oo ii ai'oroo hioko'i hoko- hareeboroo oo'ore bo rogaro.